କହଯଵା ପହୀଂ ବହୁତ ପସଂଦ ହୋତେ ବିରିଯାନୀ ଏବଂ ଯା ବହୁତ ପୈସା ବିରିଯାନୀ, ବର୍ଗର, କୁଛ ପୀଜା। ଅକୂ ହମେଂ ମନେ ଭାବ ଭୀ ବାରୀ ବାରୀ କିଂଟୂ ଖାଈଲା ବେଡୋ ଗାମ ଜେଏ ତୋ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ହୋର ଲୋକୋ ଖାଈ ବାରୀ ବାରୀ ବାରୀ ନହୀଂ। ଏବଂ ଅକୂ ଖାଈ ବେଡେ ବହୁତ ପୈସା ହୀ ଦର୍ଗାର ହୋ, ଜଦ ଭୀ ଖାଁଚେ ଦୀ ଥରୋ ତୀନ ଥରୋ ଖାଈ ତୋ ଜୈତା ଥରୋ ଜଦୀ ସାଂଗ ବିଲା ବନେ ଡାଖନା ଥୀ। ଟାଖନା ସୋ ଜାଈ ବାରୀ ବାରୀ ନହୀଂ। ପିଜା, ବର୍ଗର, ବିରିଯାନୀ ଇସ ଭୀ ଖାଁଚେ ବାରୀ ବହୁତ ଲଗେ <hesitation> କିନ୍ଟୂ ଖାଈ ବାରୋ ନହୀଂ ପୈସା ଦିଗା ଲଗୀ। ପିଜା, ବର୍ଗର, ବିରିଯାନୀ ଇସ ଭୀ ଖାଁଚେ ବାରୀ ଦିଗା ଲଗେ କିନ୍ଟୂ ଖାଈ ବାରୋ ନହୀଂ ପୈସା ଦିଗା ଲଗୀ।